og

gott kvöld og velkomin í Kastljós mikil átök hafa verið í Sjómannafélagi Íslands undanfarin misseri í lok október rak trúnaðarmannaráð félagsins

Maríu Einarsdóttur úr félaginu eftir gagnrýni hennar á stjórn og starfsmenn félagsins vildi bjóða sig fram til formanns en lögum um kjörgengi var breytt í fyrra á þá leið að aðeins þeir sem hafa verið

félagsmenn í þrjú ár geta boðið sig fram

fyrir Félagsdóm og heldur því fram að lagaákvæðið standist ekki auk þess em hún hafi

með ólögmætum hætti rekin úr félaginu sendi þrátt fyrir þetta framboðslista til kjörstjórnar en hún listanum meðal annars á þeim forsendum að og hafi ekki greitt félagsgjöld síðustu þrjú ár þá hafi hún ekki skilað framboðslistum til trúnaðarmannaráðs og

tilskyldum fjölda meðmælenda

listinn sem stjórnin tefldi fram var því eini framboðslistinn og verður því sjálfkjörinn að óbreyttu á næsta aðalfundi sem haldinn verður fljótlega næsti formaður verður

við því bara hissa og

yfir þessi atriði þarna að við erum með málin fyrir Félagsdómi var óskað eftir flýtimeðferð við Sjómannafélag Íslands þeir höfnuðu því alfarið það er búið að gefa það út að það verður niðurstaða í þessu máli fyrir jól samt hafna þeir listanum útfrá þessum ástæðum að ég sem sagt sé ekki í félaginu þrátt fyrir að það sé ágreiningur um það varðandi listana þá hvernig eigi að skila inn þessum framboðslistum og ágreiningurinn snýst líka um það að ég hafi ítrekað óskað eftir upplýsingum og leiðbeiningum um það hvernig skuli standa að svona framboði bæði með tölvupóstssamskiptum og þú telur einfaldlega að stjórn félagsins og starfsfólkið hafi unnið markvisst gegn því að þú næðir að bjóða þig fram ekki bara ég heldur framboðið í heild sinni þannig að það lítur allt út fyrir það

og hvernig kjörstjórn vinnur líka þeir taka bara ákvörðun þeir fara ekki eftir neinum

stjórnsýslureglum né almennum kosningareglum úrskurður kjörstjórnar er tekinn fyrir lyktum dyrum bara eins og var gert þarna við höfum engan aðgang að því

hvernig þessi fundur fer fram frá félaginu hvorki í lögum félagsins heimasíðu félagsins eða frá starfsmönnum þess heldur var það bara þannig að það hlakkaði

í mönnum þegar þeir sáu að það var kannski eitthvað komnir þessir auka listar og fyrir utan

er reyndar svolítið á reiki hvað það eru margir í þessu félagi til fimm hundruð manns er einhver tala sem hefur verið kastað fram listum sem telja hátt í fimmtíu manns ásamt hundrað meðmælendum er næstum því helmingurinn af félaginu Bergur hvernig svararðu þessu nú ert þú

ja þetta er nú ekki alveg rétt hjá henni Heiðu hún er náttúrulega að ásaka þarna kjörnefnd um furðulega vinnubrögð en hún skilaði inn lista og hún var ólöglega þeim lista hún náði ekki þriggja ára reglunni félaginu eftir alvarlegar ásakanir á hendur félaginu um ja bara fals rifnar fundargerðarbækur stílabækur sem er í rauninni svona þykk fundargerðarbók númeruð nú hún skilaði tveimur listum hún skilaði

upp á fimm menn það það eiga að vera níu menn þetta var ekki listi til trúnaðarmannaráðs

nei við skulum alveg hafa það á hreinu gögnin eru klár og aðgengileg þér og þetta liggur frammi og þú hefðir getað komið og skoðað hún hefur gagnrýnt það að þið hafið ekki veitt henni

eðlilegum upplýsingum í aðdraganda þess að hún vildi bjóða sig fram hverju svararðu því ja hún er náttúrulega löglærð

ekki ég ég meina lögin eru alveg skýr og hún hún hefði þá átt að lesa lögin

aðrir hún er betur betur hæf til þess en ég sem lögfræðingur þannig að ásakanirnar eru eru alveg út í hött og hún er oft

plata hún er bara á Stöð tvö í gær

sagður einn af þeim fjórum sem höfðu rekið hana úr félaginu meðan hún veit það að ég sat hjá í þeirri kosningu ég veit ekkert ég hef ekkert séð neina fundargerð frá þessum trúnaðarmannaráðsfundi ég veit

var sagt hverjir fjórir hefðu skrifað undir þessa tillögu nei það var sagt hverjir hefðu skrifað undir tillöguna og það er kannski hafa verið einn af þeim

að reka þig þú varst á þessum fundi já

fundargerð hefur hvergi verið

er að gagnrýna það er ekkert gegnsæi í þessu það eru tuttugu og þrjár á þessum fundi já einn situr hjá fjórir kjósa mig úr félaginu

mönnum samkvæmt formanninum sitja þennan fund kjósa með tillögunni um að ég verði rekin já hverjir kusu gegn henni eða sátu hjá hefur aldrei komið fram hvað kaust þú ég sat hjá já ókei var ekkert of langt gengið að reka hana úr félaginu ég meina er það ekki bara hugsanlega ólöglegt ja þetta eru náttúrulega alvarlegar ásakanir að saka starfsmenn

að reka hana úr félaginu nei ka kannski ekki en það verður bara leyst fyrir Félagsdómi eins og hún hún er búin að vísa málinu til en við skulum

eitt eitt á hreinu að þetta var það alvarlegt að að tvö félög sem voru í samningaviðræðum við okkur um sameiningu félaganna viku seinna vegna þess hve alvarlegar

hvers vegna svaraðiru þessum ásökunum aldrei efnislega efnislega þetta er þú fékkst bréf fékk ég bréf um hvað já þér var sagt

förum aðeins í þetta hérna með þriggja ára regluna þið breyttuð lögunum í desember tvö þúsund og sautján þannig að aðeins þeir sem hafa verið félagsmenn í þrjú ár og greitt gjöldin séu kjörgengir

settuð þið þessa reglu ja þetta er náttúrulega

varnir svo ekki sé hægt að yfirtaka félagið með einhverjum annarlegum

til höfuðs en með fullri virðingu er það ekki þannig nei með fullri virðingu fyrir

það frekar til höfuðs þeirra sem að henni standa að baki hennar

Smári og sósíalistaflokkurinn já er það já og hvernig ætlum við er það mér að kenna og villir á sér heimildum og segist vera fréttamaður og spyr hvenær kosið næst já þú heldur ræðu fyrsta maí já á á fundi

þetta var ekkert fundur Sósíalistaflokksins

á

úr félaginu ef ég hitti fólk eða

með það bíddu viku seinna ferð þú á k hundrað í viðtal hjá Páli Magnússyni og segist þar ekkert kannast við

aldrei hitt hann einan bíddu hvert ertu

þarna varstu að skrökva enn og

fara með

þú telur semsagt að þetta sé flokkspólitísk yfirtaka

þetta þá ekki Sjálfstæðisflokkurinn þar sem ég býð mig fram fyrir Sjálfstæðisflokkinn ertu að bjóða þig fram fyrir Sjálfstæðisflokkinn

mig fram fyrir

hverju svararðu þessu

bara helbert kjaftæði að öllu leyti það stendur enginn á

mig og þú veist það sjálfur Bergur eru þetta tilviljanir eða nei tilviljanir ég er búin að tala við fullt af fólki úr öllum öllum flokkum nú við sjáum við sjáum hvað ég skil þá móðgun að það þurfi einhver að standa á bak við mig til þess að og ef þú sérð það ekki að það hefur verið megn óánægja frá síðustu kjarasamningum með það sem hefur verið í gangi hérna þá veit ég ekki alveg hvar þú stendur já kemur það á óvart að menn spili ykkur saman af því það hafa náttúrulega verið þessi átök innan verkalýðshreyfinganna að að ég brenni fyrir málefnum sjómanna vilji fara fram með framboð með aðrar áherslur heldur en núverandi stjórn og það geti ekki staðist að ég geri

það að það þurfi einhver að standa á bak við mig að ég hafi verið á kaffihúsi með þessum að ég hafi mætt á kosningavöku Sólveigar Önnu sem ég og gerði að næst skyldi Sjómannafélag Íslands tekið nei ég lét ekkert hafa eftir mér þar akkúrat þetta þetta

þetta og hvað svo sem ef það væri þannig að ég væri skráð í sósíalistaflokkinn mætti ég þá ekki bjóða mig fram þú mátt alveg bjóða verið það að ráðast á fólk ég hef ekkert

þú sakar ég sagði aldrei óheiðarleika ég sagði bara að vinnubrögð kjörstjórnar samræmast ekki almennum stjórnsýslureglum eða almennum kosningareglum og það er staðreynd nei það er bara ekki rétt hjá þér þannig að þú þú segir að þetta sé ekki til höfuðs henni þessi lagabreyting en þið voruð sem sagt sem stjórn að reyna að koma í veg fyrir það að utanaðkomandi aðili gæti boðið sig fram gegn ykkur ja sko með því að setja reglu og

hún hefur náttúrulega ekki verið í félaginu í þrjú ár náið að koma henni ja það er ekki til höfuðs henni en þetta eru klárlega varnir

þá spyr ég bara er það eðlilegt ég meina lög félagsins kveða á um það að það megi eiga sér stað lýðræðislegt ferli þannig að nýtt fólk geti komið inn og boðið sig fram og það á að geta treyst því að

reglurnar séu virtar og félagsmenn fái að kjósa afhverju treystið þið ekki félagsmönnum til þess að kjósa bara á milli við gerum það alveg en hennar listi var ólöglegur best hefði verið að fara í kosningu en ég meina hún hefur ekki fengið þær upplýsingar frá ykkur sem hún hefur beðið ykkur um jú hún hefur alveg fengið þær nei Bergur þegar ég mæti á skrifstofuna þína ég sendi þér tölvupóst tuttugasta og fjórða maí mæti á skrifstofuna tveimur dögum síðar þar sem ég fer yfir spurningarnar nei ég tala við þig ég fer yfir yfir þetta

við erum að ræða allt annað mál og svo segi ég við þig Ætlaru ekki að svara tölvupóstinum þá

upp í opið geðið á mér og segir mér hreinlega að ég finni allar reglur um framboð og allt annað inni á heimasíðu félagsins í lögum félagsins að þú hafir ekki talið það ástæðu þarna að benda mér á þessa íþyngjandi reglu sem kemur inn

tímapunkti leyfir mér að efast ennþá meira og að þú telur ekki ástæðu til

en þessi breyting uppfærist ekki á heimasíðu félagsins fyrr en eftir að ég tilkynni framboðið mitt ásamt sjö öðrum breytingum sem eiga sér

stoð í fundargerð ennþá já já finnst þér þetta allt í lagi nei þessar breytingar í fundargerðinni það er ein breyting í

finnst þér þetta allt í lagi það er enginn breyting í

henni var ekki breytt nei í heimasíðan var ekki uppfærð við höfum líka viðurkennt það opinberlega

breyting á lögunum það er ein af átta breytingum á heimasíðunni sem eiga sér stað þarna í október eftir að ég tilkynni framboðið mitt er ein sem á sér stoð í fundargerð það er bara ekki rétt hjá

allar lagabreytingar frá öðrum heldur en stjórnarmönnum að berast formanni stjórnar fimmtán dögum fyrir aðalfund er þetta ekki það sem við erum að að fjalla um eitt hérna eitt hérna af því tíminn er að verða að verða búinn aðalmeðferði í þessu brottrekstrarmáli þínu fer fram fjórtánda desember ekki satt jú og það verður forvitnilegt að fylgjast með því hvernig það fer Bergur

hvað gerist ef að dómar falla henni í vil í báðum þessum málum ja þá verður hún aftur félagsmaður og og ætliði eitthvað að taka tillit til þess varðandi stjórnarkjörið hvernig málin lög eru lög en við skulum bara sjá til hvernig hvernig dómurinn túlkar það Bergur og Heiðveig takk fyrir komuna takk já þá lýkur þessum ólgusjó hérna í Kastljósinu takk fyrir að horfa veriði sæl